E harena zany sy hoe zarizaraina fahatany raha ohatry zany iaho zao manan-karena sy hozaraiko amin'ny any ivelany mihinsy gn'arenako fa mety e havako no hizarako anazy satria e havako e handevimaty agnah de havako gn'izarako gne harenako.